וויזוי מ'קען מאכן אז מ'זאל נישט ווערן אויסגעטריקנט און מ'זאל בלייבן מיט- מ'זאל האבן גענוג וואסער. <hesitation> מ'דארף טרינקן בערך יעדע ש- שעה אדער צוויי שעה א גלאז וואסער, און <hesitation> מ'דארף נישט פילן- אויב מ'פילט שוין דאשטירוג מיינט אז מ'איז שוין אויסגעטריקנט. מ'דארף טרינקן אפילו ווען מ'איז נאכנישט דאשטירוג.